Tamin'ny voalohany, tsy nirarahiny fa <noise> nengany amzao agny avao. <noise> Nandeha gny vola, nandeha gn'andro. Sendra tsy nanambola ty farany ka <noise> nanao amzao hoe, ino andra i tondro toy fa leo harako gny lalany. Narahany amzao gn lalan'ny tondro igny ka misy fitoera raiky feno volamena, feno volafotsy miharo vato sarobidy ka teo gny hafaliany sady nitagny i nisaotsy an-Jagnahary nanao an zao hoe: Da misaotsy anao Zagnahary e!Laha mbô tsy Anao da tsy nahita an zao raha mazika zao iaho am fiaignako.